Mah, fòscia unna parpaggia no perché vivan solo che pe un giorno. E donca no sò. Fòscia un dëdê. Ò... Tutti va ben, mi no sò cöse faiæ se fïse unna bestieta. <hesitation> Un millepê, fòscia, ansci, un çentopê, comme se ghe dixe in zeneise, ma a l'é a mæxima.